Este cuando äj familia este enfermatzäkpa, este ntojkapya't este te de manzanilla con canela y este tejenä este ntzi'pa't este paastiya y wa'k tyonhu, y än ispäkpa't pijkä kya'ku', eju kya'ku y sit ka'ku'.